Raha aminakahy manôkagna zao tsy tokony feperagna ologno am'fanehoan-kevitrinazy satria o lasa hoe didy jadono foagna zany ny iaignan'le ôlogno nefany izy mba managna hevitrinazy manôkagna zany mba hahavitany le raha zany mba afaka magnaraka tsara izy mihaigny.